ଆଯରଲଂଡ ରେ ବ୍ରିତିଶ ସାସନୋର ସ୍ଵାଧିନ ହୋଈ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର। ଆଯରଲଂଡ ବ୍ରିଟେଶ <hesitation> ବ୍ରିଟେନ ରୋ ଅନ୍ସଵ ହୋଈ ରୋଈ। ଗଳା ରେ ଆଯରଲଂଡ <hesitation> ଅଧିକାରୀ କା ଭାବେ। ବ୍ରିଟେଶ ସାସନୋରୁ ମୁକ୍ତୋ ଲବକୋଲା ଜଦିଯୋ ଉତ୍ତର ଆଯରଲଂଡ ବ୍ରିଟେନ। ରୋ ଅନ୍ସଵ ହିସାବରେ ରୋହୀ ଗଳା ସଂବ୍ରଂତି ଆଯରଲଂଡ ଏକ ଶାଂତି। ପୁର୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଥା ନଯତି କା ରୁପେ ଉନ୍ନତି କୋଲା ଜୈମୁଟୁ ଆଯଟୀ। ଏବଂ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଅଧୁନିକ ସିଲ୍ପ ଦୁରୂତ ଗତିରେ ବୁଦ୍ଧୀ ଆଯଚୀ।